To a- tambewan chonakṫn du, aɗo kutato niya tsakṫn mṫn rachameki wena jemṫn kuwa je mune saba rayiwan mun du mṫnra a chamakṫ lyabu to je tambewan du ko madṫ zai mṫn du mṫna lu iyaba, to mṫn kuma ata matsayi nuwun na mṫn midzṫhi kuma mṫn itawan doo miya miyeni kuma ko waineki sinkwangan mṫn bada diganandu ngṫna judi nginuwṫn ta do miyamiyeni jikani, hṫnba zai mṫn du mṫna lu iyabṫ gaskiya hamba dṫra iyabṫ moyu adoo kuta to niya tsakṫ mu, dalilinuwun dṫkṫ du hamaba hande kuya itṫn a tsakṫn fa buwe iṫn, itṫnma pṫnahu himba fada lu wan iyabu, don hamba zai mṫn dṫnga iyabi, hikwabi kina iyabṫ a kasu nunakn fa buwaiya kani faji dṫhinusṫ kani, asinhu mau fasṫnyamau fiya vowaiya kwaga suwa fa kṫda hṫnbatau fa vaya witsuwaṫ fa kṫda hṫnbatau ha vaya witsuwai naka fa kṫda hambatau fa vaya fa biyabi dṫ sau, fa biyabi dṫ sau to, ko tṫtanga ta kaya a iyabṫ fiya naya azu ṫga iya tiya komerineki amma kuma tṫma tahu fṫ busu, fiba fi- da ta tsaya hambata du lokochi ba anehu moma kaji nafu ka tanu te pṫya ka tiga iya ltusai saboda sabo irin na iyabṫ don muna ta naya hṫmba ra iyabṫ moyu. Sannan kuma bayan wanka iyabṫ faga iya butusṫ fa bafu faji dṫma ru ati fa tṫnza zu ko zugan ko zuwai ko maidṫ ko zugan ndtm dai neitin kani fa buwahu faji itadau fa mara kuma iyabṫ bayan fa ruwasu ati fi buwahu fa di dṫma hṫmba da dṫma itadṫ ga tṫ fa buwahu faji pṫtau ndyam kuma ga iyabṫ, bayan fa mba su taakafa buwahu fi muna sake duhṫnakṫ kutṫ kai gan ndaaiyabi to fiyei ta neina ma dṫ ra iyabṫ doo kutato niya tsakṫma, mun dai adukunuhun dai hamba dṫ ra iyabṫ moyu don ka dṫga fiya a wuri chonakṫn fiya dṫma iyadṫ feye da yanda fama tu tunaniyu kwaji dṫnga aghṫrwṫ ka, musamman du nuna kṫn abi dau fada a ghṫrwi nifu ghṫrwṫ kuma gyaruni gyaruni sṫba a ta hambatua dṫ ṫsaltṫn ṫsalṫn katsṫ katsi to figa iya bafe ru ma tun a tsuwai har bahin tsir na mukwa, fa butama ghṫrwṫ yu fan nda ta ru, fa buwahu fa bi tinzau fa kwa duba kani fa kwa dṫme, taweizi ata tsṫyaku nakṫn dṫ busṫ, bi dṫma dṫma ta tsiyaku kani na ta tsiyaku a rara badu dṫmata tsṫyaku to ka ga hamba zai jika mṫn du mṫn iyabi a mara komai a dukunuwu sannan fakwa dṫya tu wi darhṫ munan ka do ruma kutato niya tsakṫn ka ni waini kutṫ ji bahade ruma itṫwṫyusṫ fa daha piyati a rayihu kuma dṫ dadṫmahu tuwa tuwafa, munde a dukunuwun himba dṫ ra iyabi moyu, to mun hamba zai ji ka mun da ta dṫga nu iyabi a doo kutato niye tsakṫn. A rara komai dan ti a bṫtan chewa na zaba guda wuṫi a dooltṫn, mun kuwa mun da ta naya mun a dukunuwun hamba ra iyabi moyu, don tangan a samahiyusi ṫna sṫn muna ta naya hamba re iyabṫ moyu, don iyabṫ duk kai tusṫ duk kai tusṫ kwaji dṫga nakṫnkṫn ti jib a ki nusṫ ka, mun rantse sai ka dabaya kama wi iyabṫ ka ni, fiya naya a gṫtṫ kumayusu da ta nay aba ti, amma kaji dṫga a sṫnfu ma iyabṫ ka fa zyahu mbalta tṫu, ko fatanga dṫma wankweki, kodake yawanehi kuma kutato niya tsakṫn ka ni itṫn wanka amma dai a tambewan maji dṫna ṫna mun dai a dukunuwun hamba du duna ṫna hu kutṫ di chasṫ, wan yade mune kṫnafu wana kani du fi hamba hada lu fiya tinza ltṫn ka fiya ruwa ruwaw, fa kuma tinzau fa kuma pṫyau hṫna iyada gan ṫna ghṫrwṫ, ka ji dṫma a lokachi ka hamba ltṫne itada kani fi krima fima ha buwahu fiji suta kamnifu suba da ta dabami wan zuwai ma fiye tinza damusṫ, fada vaya da rṫmau, to mun muna ta naya hamba ra iyabṫ moyu, badu iyabṫ haga iya butusṫ ma na bana na ji dṫma ru, hakina butusṫ kani, ṫna gwangwalata wirusṫ ṫna tii, hakwa butusṫ kani ta kwiya tivṫ taran taran tuma busṫ a gyimu kwafa kan kuma iyabṫ fa ji kula kani komin iye gabṫna duk kaita iyabṫ kwai dṫ nga nu tṫjata dṫma ki da tsaya hambata kani to, ka busa kan kama ti ji tiva a karan kaye hamusṫ a iyabṫ dṫ busṫ du bi tsṫrusena da dṫhṫ nusṫ. Bulan zda a doo kutato niya tsakṫn hamba da baltṫn dṫ bi tsira ltṫna ta tike na ltṫn du buwaltṫn ha ji zaltṫn zho moyu wan iyaba mun muna ta naya hamba dṫ ra iyabṫ moyu mundai a dukunuwun, to, iya hṫmba mun da iya dṫnga jika a ghama iyambṫ, saidai hamba fi fa kiya chanfu duma lallai ji dṫ mara ltṫn a chanwṫyu amma mṫndai a chanwan muna ta naya hamba ra lyabṫ moyu, dan mṫn mizdṫhi kuma hamba muna sṫna moyu a duniya takṫnkṫn wana itadu, domin mi itama mi mara gharahau nima a ltadi dṫ zai ngina ltṫn, dṫ baza ko ṫna, hamba zai ji ka fa dṫkaya ata zara ngṫna vuwa gwahi tama miya miyeni, miya miyeni, madṫ buwaya altadṫ, aba tsṫrltṫn ma dṫ dṫmau a lyadṫ ka ma dṫma zau, ko ta dṫngan lokachi nakaka dṫma lokachi na ghṫruṫyu dai ama chanakṫn lokachi na ghṫrwi kuma fi tansa ghṫrwi ka fiya dṫma ltadṫ sama ṫna wanka don sṫn wutṫ chonakṫn ti ga ta dṫma ltadṫ ta gharaho nima badu ltṫn a dṫma ltadṫ lokachi nakaka ma kusan ltṫn sṫbṫ muna, to, hṫmba mun da iya dṫnga a ghama kutatau niya tsakṫn jika mun dai a duku nuwun mun ra chamakṫ iyabṫ kam iyabṫ kam tṫ ji hamba chamakṫ a do kutato niya chakṫn, kuma muna ta naya nduym tṫ dṫ ra kutatau niya tsakṫ, ṫna dadi ltṫwṫ ṫna kwanchiyan hankali da fade tsṫgafu, ṫna ti komai ma muna ta naya iyabṫ a rane wanka a dukunuwun.